amtan woo won lamm dhurah chaguedh Anan yedhe worr Kee olathiaf hiyyo hariyaa khethin olathi woo anin dhekhothi won dhudhu hinmidhafetha yaani won jirtuuu dhudhu ishia hinmidhasaa (.) wolin nyane aminen ishit ann dhebaa woanen dhuye anadheba ishinen woishin dhuthu ishideba ammo hariyyan womm sikukasthi